بين ان يكون عندي طاهي شخصي أو سائق شخصي. بفضل انه يكون عندي طاهي شخصي. فاضطر نحيف شلون طيب وما نحبش نطيب. نحب ندخل نعمل جو في حاجة حلوة هكاك. آآ في الابداعات هذيك انا مش مضطرة مشافة وجبات في النهار وانا لازمني نوقف نطيب الحقيقة نفضل يطيب ويجيبني هيك لحد عندي ويقولي كولي أفضل من أن شخص يدور بيا ويسوق بي